<hesitation> Za aleoko tsy mihignana andro mandraigna ra isafidy amin'izy telo satria andro mandraigny igny zaho sy de miasa saigna fa vao mifoha za de misasa de miomagna de mandeha manenjika fotoagna de <hesitation> tsy <hesitation> tsy de miasa saigna amy sakafo mandraigna de vitavita ny ôhatra hoe amin'ny folo za mihinana gouté de efa vita; tsy mitovy amin'ny atoandro sy ariva igny sy maintsy.